Megye dzi dɛ ɛesus Kraest yɛ nyimpa a obowui gyee hɛn nkwa. Na afei sɛ edze - yɛ obi a edze w'adwen dzi ɛesus Kraest n'ekyir a, ibohu dɛ wͻ baebor mu no, wͻakyerɛw wͻ mu dɛ ͻyɛ Nyankopͻn ne ba, na obiara a ͻbɛgye no edzi no, obenya nkwa wͻ ne dzin mu. Ntsi sɛ epɛ nkwagye, ndaamba nkwagye a, ͻno obi a ͻwͻ dɛ idzi n'ekyir no nye ɛesus Kraest. Ntsi mepɛ dɛ obiara so ͻsͻ dɛm gyedzi yi mu.